Ha'a njana'a ininda njainida kutu kuandahuax xada inte yuu taka ndeyu vangá ndaka ndeyuu kaxan ndaka'a ndanuu ka'a xhiko kandeyu nuá ngun nguu iin ndeyuu kuu ixtiki nahua kuyuu kaxo xón, kua kuu taxajo xanja yukan xua kuenta nduku njuana xaka xa'a inte ya'á ante ya'á ixma'a tuu inida'a xa'a xakanxun teyua kuenta kutu nga'a tuanaxa naxa xa'a xuu nda'a naxaxada iin teya'á yuan xa'a naxa'a nada tenja texa nakii yikuan kunda kutu kuanda hó annja ño'o tundavi tetuu tenjiña naxa'a xada ndejen nda nangunda kutu kuanda.